Peepatuuji e volida dow ɗateeji feere feere. Arannde, peepatuuji volida e banndam taɗatal nunnaki urgol nden bo ɗi poti di ngeetoɗo ta ɗatal yenjal ɓandu, yenjuki wicco e noppi, koo mi yawin.